Alizery ndreky zen̈y man̈ana fa na teneniko izy amy kôty an̈y, <hesitation> somary mampafana zen̈y ny <hesitation> avô avô maiky zen̈y amisara in̈y, tsy de man̈a tsy de misy zen̈y andra manintsy be zen̈y bôka Alizery.